الفن اللي هما دايما الممثلين بيصدروه الأيام دي كلها حاجات سلبية لإن هما بس عبارة عن بيشوفو الناس من الممثلين مثلا بنات بقو كتير بيقلعو مثلا ، الرجالة بقو يقولو ألفاظ مش كويسة ، في سلوكيات مش كويسة من الست أو الراجل تطلع من خلال التمثيل و الفن ، بصراحة مش حلو أبدا يعني بحس القيم الدينية اختفت تماما وده حاجة مش كويسة للمجتمع